Ny fomba hiantsoko vonjy raha sanatria nogadrain'ny mpanjaka vavy ratsy fanahy tao anaty tilikambo avo dia avo aho dia miantso vonjy ihany aho amin'ny manodidina raha ohatra misy mahare, ary koa raha mahita olona ma- sendra mandalo aho dia torahako ny vato avy eny ambony avy eny.